ആകമ്ശേ വയക്തിക യശസുദ പ്രമുക്കപത്ര വൈസവുനു। ആകമ്ശേ നമ്മ ഗുരിനി നിര്ദരിസവര, ബോക്ക അവുന് സദിസവര, ജിവനേദു മുന്ദുവരിസവര സ്പുര്തികോര്പുനു। ആകമ്ശേ ഇത്പന്ദേ, ഓന്ജി വേക്തി ഥന്ന സമ്പുര്ന സമര്ത്യനു അരിയര സദ്യവിജ്ജി। ആണ്ഡാ ഉന്ദു സമതോലനല്ഡ ഇപോഡു। അത്യദികാ ആകാംചേ, തലമലാ, ബുക്കാ, അസമാധാനക്കു കാരണാ വാപണു। സദ്ധുദ്ധേശാ, സ്പഷ്ടാ, ബുക്കാ, സഉന്ദര്യപൂര്ണ ആകാംചേ, ശ്രമാ, ബുക്കാ, നിരംതരാ, പരയത്നദ മൂലകാ യശ അപുലൂ।